Yame wainuetetu pataini dua siwa se matai loi haihuwei mapunu yakarede mapunu mayanede, mapunu madelede, mapunu patorade, hemareoroi luma ma ma pepue masili paiminya mahoni'ae hohoe dawese matarue wai lane mataima iyaya menya ma iyayaya, maharukue yaya mahonu yahunya ama nama pepeue wawe mayanede, yakarede, madelade, padorde, mapapue hohoe nakohore tinake muri ekuru mo'o ekurumo'o ekuru mopai <hesitation> ekuru laye maane hemoi'i na akuese mahono yahu pepueke, mahono yahu tupakeketeli nyama mo'o akuese keketele pue anepui na <hesitation> aranele esa'a roma ene mata tuka <hesitation> otu ma utaneke mo'o mayakarede mamayaneke mo nakore ewila epura nako ememu ehono hoe nakore ekurumo lepaise ekuru osai ane lohomai'i tenakemori sai honoro hoimoi'i.